मुद्रा विनिमय मतलब पैसो अदला-बदली हम थै सफर मा य ध्यान रखण चैद की विदेशी मुद्रा हवाई अड्डा या सहज केन्द्र कार्यालय मा जाण चैद। फिर अपड सभी दस्तावेज भी साथ मा लिजाण चैंद। फिर विनिमय दर थै प्राप्त कन चैंद। फिर एटीएम या विदेशी मुद्रा नकद निकण विनिमय दर प्राप्त क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ।सब कुछ।